ऑमलेट बनाण क लिए दो तीन अंडा ल्यू। अंडा तोड़के कटोरी म डालदु और हल्का नमक-मिर्च डालकु फेंटदु। तवा गरम करदु और थोड़ी घी या तेल लगादु। अंडा क मिश्रण तवा म डालदु और फैलादु। हल्का-हल्का पकण द्यु। अगर चौंस स्वाद चहि, त प्याज, धनिया और टमाटर काटकु डालदु। पलटके दूसरी कात स भी हल्का पकादु। गरम-गरम ऑमलेट रोटी या ब्रेड स परोसदु।